Ohatra edy te vanio, zah tsy miala amy vanio zany lah vanio afaka agnamboarana bonbon kôkô, vanio koa afaka aharo rô magnatsara rô ary vanio koa o hitanao ana io kôfa mande plage regny afaka giagiahiny mivadiky jus tampoka zany izy kara zany.